Ya chi io yuji, nu yuji, nu suni jatiunyo nu hora kunío sa´ayo ntuko te jatiunyo nu yoin jaji, ja tiunyo nun te´e títud nu teé trasnu, te jatiunyo suni nanani nu yuja, ji nu kají yua kua ja sa´ayo ntuku jatiunyo ini ve´eyo yua kua io ya´a ñu san miguel yua kua io.